Kai minot lem pasal seni amai saban la, ek wei laan nnal lun marang-marang .wei marang adeeu ,marang hlong-hlong suel wei yah suel wei yah mak lei, wei laan ek nnal deh marang

Alam aa luen midan nonoh duet alam lah. Deh nah nok ma'eu suel suel kai deh masa deh lem'ale nah masa deh la' wan' anak nan suel suel nok tertentu ma'eu deh.

Kai arai patau mreu’ sau Wei a Heng arai

Noi sape nok wei laan ek ialah arai marang hlong, marang wei yeh sul , wei yeh lei ,tapi deh marang hlong-hlong pah.pi nah mat awai deh mat barang-barang anok tradisional tam saban lah untuk deh wet mei marang kudut blau manok ka? awai ka?pel ka? Anok mak nonoh i wei laan

eek wei' laan mlung aa bul aa batik ka yah, ataupun bul ma hmu seu', nok aa sesuai ngan aro warna nok laan arai la

Lem ayo bank memang yah selamat nan arai mmup sin arai nah, am lun lak kacau sin nok an arai mmup

suti dan pilan nok nan ek lak ialah lak mei lem aweng lun mral sik pah salah satunya dong aa England ka dong Amerika Syarikat ka aa nah suti ngan pilan nok ek weik la'an ek lah

Amai mai yeu' lem pei' mai alak awit mai yeu' mai engngot Pei' nan amai.

Maw nan lok lun nok am pahat nah, nok am wei laan ,nok am paji lak gunah teknologi -teknologi nok erai lun nnoi nah

Sape nok Wei laan eek ialah sape si marang si brul, sape marang adeu

biasa yeh lun lem aweng ngan aa lun parap aa tolong deh aa et lu'un lah aa am tosah parap teh lun tolong deh jadi aa memang deh aa golongan warga emas aa perlu on bantu lem deh tosah

Kai lunmral maon aa deh gunah am deh gunah ligit. Kai deh lah lewa baranglah masa nah alam, deh memang gunah ko'dut bre'kah, awaikah, anok mah' ibeu-ibeu deh nonohlah kodut wei'kah, padikah, alkah, rakkah, akakah, nonoh dut.

Teknologi nok ek pelabi patau aro yah lah emeu lem telepon ngan lun ngan ek

uhh..nok nan arai eek wei aheng aa arok nok man man cukup cukup man arai cukup ai, esersais arai hran wae dei tah arai wei aheng hran wae

Kai arai malan lem si pilan nok adiu kai arai nyen-nyen ai, Ken ndeh? Kai arai nyen-nyen lem si pilan arai nok adiu memang arai paleng siing, dimana (dong pah) tempat(nan) arai lak mai.

nan eek rah yatt, wei' la'an, wei' la'an ngan anak eek, wei' la'an ngan sempuen eek, nah nok nan eek rah yatt

<noise> kai maya' um eek la, teknologi nok nok patau ataupun plabi eek mat, wei' pun lun nkan eek nnal mat, lun wei' la'an mat teknologi kudeut teknologi um wasap um ataupun facebook, instagram nonoh dut

erau nok lang wei ai ialah erau siu anak, erau mro adin, aa lok lun arai wei yatt arai mueng mueng lun wei yatt

Cuti nok wei laan ek yah nah siu igu, abin non abin arai mai tempun, dan(ngan) nan masa arai mai tempun nan masa arai hngui ngan keluarga arai nah cuti wei laan ek yah nah siu igu

Uui anak noi am deh ngen ngen kudut ngen lun maon, sii' enkan te'h ngen anak hnoi, sii' enkan ngen lun alam dei, am deh kudut lun alam dei

Teii pi adin neh telepon mak neh am neh e’ek lek madiek ceh sik telepon e’ek sik puun dei neh nei telepon Sik nan deik ai nei

Si ta'eu ai' lem aweng tam nai ho kai arai mait, wei' mait non kah mait atak kah mait leu kah' mait kut mait seu' kah non pun mait arai memang arai lah' mai kap doktor atau doktonlah lem aweng arai sendiri'.

Bayal' pro' dong negara amai, lem Imah pinah pelabi wei', aaa nah Selama amai pro lem Imah lang nai, lo' aaa lo' nok aro' leun lem aweng nah

nok nan nok am weik on arai man sla dung dung aaa ai am arai slalu aa dung man mi segera atau aa ba nok nan nok am asli

kai pendapat ek la, aa arai nal adat deh hok aa, weik nok on anak nok nah pah rajin yeh nyel padei goro yeh lem kelas, rajin yeh mei sekolah net siu aa weik yeh nyel padei lun wan yeh dong hmak, rajin yeh maret sorat yeh, kira sorat-sorat on goro nyeh maret suk yeh maret dong hma' nah anak ma ma rajin yeh la atau anak mak weik erat ma kan lem enal ek

tei mrai sa'nah um um madik yah arok yah weik am jeu weh weik yeh semangat pi yii arok nok an yeh pah

lok nok nan nok am arai parap man net net siu weh aa ko' nok nan nok on lun goreng ngan pei pelkat nok lok lok am arai parap man aa lok kolestrol arai en lun pah

PADEI Wei ukum Adat lem aweng amai erat ngan lun mbral amai alam

T'tong aneng nai nah lang-lang rah dung-dung lamang tau an arai matai deh pah.

Lem sawaai eek memang net-net lem bong maq memang nan deeh menoot- menoot lem pasal atol atau pasal pun deeh layoq atol pun deeh mluen erat alam sieng nnoi memang deeh madei nah untuk sempuen-sempuen deeh supaya deeh le’

Lem ayo'-ayo'seul lem tana rah'amai lem ayo'siew amai meraya siew Natal.

Loe' nnyen nnyen on an anak anak salah satu yeh, ya'nah nnyen selipar, nnyel adie' adie', nnyen mai lanot lem pei' nah mueng mueng nnyen

Ti Kai arai la arok Si anok Breu hran. Non nok Wei on BELAJAR, nah tah on arai BELAJAR.am eek le non la on BELAJAR.

skola dong lem nan amai wei' alam aa masa alam aa memang nah am..am lok lun .. jadi noi.. aa teknologi nok wei', nok bel'ta', wei' masa nai, wei'.

Teii ken sii tabat lun alam, lun alam maet deh tau, mei kap anok lem plu'ung ngai deh kap jadi tabat deh pah, nah nok nan siing hnoi neh wuh

Irau nok pelabi wei laan eek, masa luen irau easther nan arai nnau pengingat akan atai Tuhan Yesus wan luen arai nah. Matai dong kayu salib

Lem ayo' luen arai memang la. Erat lem pu'un luen arai Tuan nok menjadi arai hingga arai brieng luen arai pun ieh juga Tuhan nok mat luen arai.

Patau arai mru' se'eu arai, am arai maet atak kai arai man.wei sihat(wei aheng) arai breu, wei tah ceria(atek-atek) arai hnong arai wei bersih(pelino') lem brul

Ek am ek mile' non nyen yang(nok) ek wei laan nnal ,asal yah macam pasa puun, pasa alut wei laan ek nnal nah, atau pun nyen layang-layang kah, anak-anak nyen-nyen ayang kah wan satat ngai wei laan ek nnal nyen nok nonoh dut ai

Eek madei yeh am arai njeu njeu, imeu imeu, pirau pirau arai dei tah luen wei la'an arai ne'ek nyeh hran we'.

Sing sipah sipah nah sing sipah sipah eee aaa lem lun lem ngui lun aweng nok pi aro' aa perjalanan amai sing sipah sipahlah mau nonoh dut.

Tiii kansi nah hfang nok lah non lahpat aro' arai nal pelhah irat nan rak ataupun aka nah hran wee. Nah hfang mah patau patau an nal rem.

Kai lem aa hnau ek hoo, kai ceh memang nyel padei' goro' jadi am nan masalah lah keja sekola nai am parap ceh aro'. Memang parap ceh aro' yah am yah encet yang penting nah ceh nyel hmeu goro' nok madei' ceh nah laton baru Ceh parap aro' nah hlong.

Wei' pipi langoi lem pei' hawk nah, hnong Pei' ai aa Pei' aa pel eu', am Pei' nah mai wan arung, aa wei' pipi langoi lem nah ngai.

Pelpat rah eek lem siu nok ma tau yalah arai raang um lun nok wei' dut maju terus lem lun arai lah, pelpat nah nok pelpat rah supaya lun arai lun keluarga arai um paceng ngan lun

Mesti si’ luen nok wei aa.. maeu arai mbrai luen nok wei wan arai aa…aa.. ngan mbrai aa… sin nok loe’ wan arai

Ok kai nan cuti wei' yah cuti siu' rah' kah cuti sekolakah ek wei' la'an lah aro' si pilan mai lo' aa lem aweng, lem aweng, lem kampung karena arai lahman awit aa awit nok lem pei', ngan anok mah' on arai embeu, embeu hlonglah am nan kenah baja nonoh kan, nah ek wei' laan

aweng aweng err nok nok pat arok ek nal ialah aweng err nok nah aweng Labuan err abin nah aweng err nok pat pi arok ek nal neh lem masa nai

Kai parap, ek lah pilei lah belajal marang.

An arai madei yah wei-wei nonoi dut guna teknologi Nai. Mesti ek mrai ajar(padei ) wan yah

Hnau eek[um] perlu arai aro' si' um uji um sekolah wan anak anak adiek' kerna nai adalah untuk um najam lah untuk um embou ataupun betul betul aro' deh Wei' le' nau sekolah deh ataupun sorat nok nok aro' deh belajar nah

um langet neh belsem, hnung am nan um cahaya dei nyeh ma’lem. Dei nyeh belsem , belsem pipi. belsem pelpet hitam-hitam

Tong aneng aro' ek nap lah' sem ina si nok aro' ek matei aaa lah' ton bukpeu' nan mai yeu' nah.

Lo' tabat tabat nok nan aaa nok nan nok an arai nnau sing lem siu' hnai' nah tabat tabat macam tabat tabat wal aaa nok lem plung nah lo' tabat tabat wal nok lem plung nok an lun mat alam.

Lem aweng amai ngai sing nah aro' kelajaan aaa malun nah lun lemlun lem nan amai nah ngai pelabi nok wei' aro' deh aa deh mrai amai aa lapong, alin nok wei' mai aa pandang bilun nok aa wei'.